Any Royaume Uni draiky zare tia minana dite avakeo tia minana raha mamimamy zagny fogna raha tianjare é raha azoko hono akagny.